Mutiiŋ maan diit mubajmé babé noli gujééna gucé mo moomé: sibuur, gubaak, gumunkuut, gukahaal, siféémb mo jaa mu manqué babé noli.